E fomba fiasa mampandrembo gne <hesitation> ropilany, da igny zagny agnatine raopilany misy bouton zay amign'ao fa <hesitation> fa igny avao zany gn'hikitihy, ary misy le alisigny koa amign'ambony atoa da igny alisy mihodikodigny mafibe igny zany i miteraky i <hesitation> fandrembognany io aminazy izay zany e fahafantarako anazy de lasa mandrembo izy refa aveo.